في في ظهيرة مشمسة، بدأ لعبة طفل صغير يتكلم، كانت لعبة جديمة جدًا، وفجأة قالت للطفل إنها كانت تنتظره عشان تفتح له أسراره الماضية عن عيلته <hesitation> ما كانش الطفل يصدق كلامها بعدها بدأ يكتشف حاجات جديدة عن عيلته وابتدا يكتشف بدها تحكي لهاعن أسرار عيلته.